Xara xalapang ina xuk rais aneng ara a tapangai xara xara suxata xara suxa ta rais tivani lo sospen xara a lasinugi xara susungi ta ngata a ta ngata gi rem xara soxo ta rais xara inang lo ta laman laman mix xara xara mulaxi mulaxi ta rais ginang ginang ginangna ta xaup lo lanta laman gia vex xara xara xara tarai ta laman ga pana ga pana nap ini gi etong aro ina tang dais gimoso aro a xara soxo inang lo ngata ngata gura xara po sunsungi ginang ginang xara pata apalau ani tang ngata usigi ro neng xara lomoxomi tang dais gi Gi- gi- gi- gi buel ginang e gia- gia ken gia- gia- gia moso e gia nux aneng e tang dais gan ini xara xara bux xugi xara mas minang losilaxi nuk- nuk ken ah etoxai xumpana tang bap vo nuk talen epux xisang nuk mas noli panaanuk mas inang exexevani tang rais vonengani ga po moso nuk nuk xoxoi alaxliax ginang ginang na- na sagang aro enuk nuk galasi tang ngata e nuk tarai ginang voneng ga pana ga pana sagang ga po nap ini xara ngani e xara nasami pana ga ro aigot ina ngan lava urai saxa ne.